اذا لم يحضر احد جنازتي لأن هذا الشي يخليني اشعر اني مسويت اي شي بحياتي يفيد الشخص المقابيلي حتى يس يذكرني بيه وقت جنازي.